Ni nijlamu wana gwamnati aman gumuksirin avalu wulya nu kuzguzu amakarantak kuzguzak malalmawat ka Gasiwa di linau nabzi wana tana wana bai ni valwai n va kira gadak nibzu karantubai danka ni va karatu a makaranta ni vamakak Digiri kak mkwan toh tana nibzu wana gwamnati bai ni vajlimu kida ilwai nabai adhak badai tala bai takidi ilwai nabai taiba adkak badai chandu acitakati maluyu, ja chaman bai jizga amaduwa ba, baijizgau adkak badai ilwai dik siyi, tina ilwai atiyau akima gadak nibzu wana kan kiri mai yoman dachi nakvi ilwai tanau sai ni valwai yau akunuk inchau nibzu maka karatu bai ni ba karatu ni vamak digiri kak makwan a Kano timan nunchu na kotachi dik imyak badai ya jlimikim yaye kitada ilwai bai atu yau dunungwa tina əmdi alwai bai ti'yi agali bai achi əmdi bai gado diwoni taiba tikva ilwai takvelwai ga jirai timan tiskalwai ga jirai ni tina daktla danai dik tlna ja valwa akunik makak karatina bai akima nabai sai ilwai sai asik əmdi izga asik ni titfe asik əmdi izga asik biyi tigafa ilwai ga firai bina ilwai atiyo adak əmdi bai tadi əmdi a duniyatku kuma jlwai nabai gado diwoni tina əzamani tina əmdu gakfai vaiku əmdi alwani kima achi ukzekau ilwai zu ukzeku bai bai gafa duniya gima ilwai nabai yalwibina gi əmdibai ilwai atmanko tina ilwik zaman vilawaw adhkak badai idka kilwai chaman, aman tani taukzi a dunanka, a kwazinka ka tala yalwai ya luyak shinkafa, ya luyak Awun, ya luyak muji, ya luyak Arjuwa, ya luyak karain Awai jak jak jak chita, jak <hesitation> Arbasan tamman ya luyau adkak badai kwachi a jlimi imchani kaka dakwi idkawu barka amin kijlidu silak zamaninchau jappa ba yaba amin kiba amin yauba daci sai wanna bai bam kamaki nabai sai Taki gado diwoni taiba tigafa ilwai tina idkak badai dawu tawan maniva tli'yi vaukazaiyi adkak ankalti gada ilwai va bi'yik baik ti'yi va bi'yik febai va kube adadtkisi baimcho gado diwoni taiman tigafa jlwai, jlwai bek iskwali bai ilwai bek jirai əmdani jiski wana gwanati man taiman gafa kam, ki gafa kam na yata dik jgwai, yata du uktlini dik amatini dit əmdi be a kuni amma kalagi mama sai ya kayak or taukdak tira jawe gagina diwoni kanka jlami du wujir, taukda, taukdak tira a dagi bi bai əmda gwamnati akin agi tira tina andai bai gado diwoni taiman tigafa ilwai, ilwai atiman ko bebe kidakwi kimana adai tina daktla tavinau kaka dadu dimanut ku niskilwai kumanimbau ni jlabi mama sai tira damuna əmda tabaliya kabo jappa na bai kari kawai mani abitik misubai i jluwuk zaman kibzuku <hesitation> kibzuku amma nigafa ilwaitku ja dik uktlinanai jinlagubai kaka balya nai kwari taimani adkak badau abzuku akcha bau əmda gawa tina valwai idkak badai tina bai gafatu kima ilwai nabai, ilwai dik asik atimanko gafa idkak badai toh ninchu na hoti əmdamingwa taiman tigafa ilwai ga jirai mina gaskwali bai tanau ilwai kata asik ya luya ya dibda yabak be ya bak taukda ka jlamudu bai kikimatki ya luya yabak bai kati be kazani inchu tana zamanimchau ya misik bai asikna kizga Ti'yi bai yamusubi əmdau gafagai əmda nakweksi karai-karai kak zaman ﻿taiman tigafa ilwai daga jlwai kwachi sai siyi Duwancha bai notu didkatwancho əmda tibzatu bai dawu tawan mani dik duwa da tawan mani yabak vinakau, vinakau indau atimani kata ti'yi, tamma tina kaka ti'yi kata taukda, yalwai ya siniya ya bak be kwachi a kube əmdinakwini gado duwon taiba taska iskwali dibai, ilwai dik siyi dik asik ma'yaamau tukuz-guza taman ti kug-guza asik, asik ba wai sai dik bai gawa agabai dik jappa mani ya jlimik asik be dau kwan taiman tigafaksi kazi kigafa ikazi yokwa yadak adatki amma kijlamu nanuwa bi kwaya to əmdinakwini aukze kau.